نجی وکاس وچ کلا دی بھومکا بہت مہتوپورن ہے۔ آتم ابھیویکتی کلا منکھ نوں اپنے وچاراں، پاوناآں اتے کلپناواں نوں پرگٹ کرن دا موقعہ دِندی ہے۔ آتم وشواش کلا دے رائیں نویاں چیزاں بناؤن نال ویکتی دا وشواش وّددا ہے۔ ترکشیل سوچ کلا سوچن تے نوے وچار لبھن دی سمرتھا نوں وکست کر دی ہے۔ مانسک شانتی کلا تناؤ کٹاؤن دی ہے اتے منک نوں اندرونی خوشی دین دی ہے۔ سماجک وکاس کلا رائیں دوجیاں نال جوڑ بندا ہے اتے سماج وچ اپنی پہچان بن دی ہے۔ کلا نجی وکاس دا اہم حصہ ہے، کیوں جو ایہ ویکتی نوں رچناتمک، وشواسی تے سنتُلیت بناؤن دی ہے۔